ڈایناسورن ہند چِھ کینٛہہ قسم۔ ڈایناسور یتھ کٔنۍ زَن ٹرائیسیراٹوپس، ٹائرانوسورس ریکس، ٹیروڈاکٹائل، برونٹوسورس، ڈپلوڈوکس، سٹیگوسورس، پیراسورولوفس، اینکائیلوسورس، سپنوسورس، ویلوسیراپٹر تہٕ براچیوسورس۔